כ'וואלט געוואלט זיין גרויס מיין גאנצן לעבן און אייביג וויסן וואס צו טוהן און ווי, ענדערש ווי זיין א קינד און נישט וויסן וואס צו טוהן, אבער איך וואלט נישט געוואלט זיין אלט, איך וויל זיין יונג, אבער נישט א קינד. כ'וויל קענען וויסן וואס איז די ריכטיגע זאך צו טוהן און נישט זיין קליין און נישט וויסן וואס צו טוהן